To tena ma bero ar nasnas wea ah rice ean saha vasogoen, viso ah ruene, pupui o rice kokua ruene. Viso sakora ruene, varan vator me kora ruena. Viso sakora kuremuan. Kah vatoka em po tsura, ar nor vasogo woa nor o rice me aur nasnas woa o rice. Sahan bas awere valan nor tano em po rice nam pupui. Kah kokoa veraim a ruena, varan pot tanorem pana namama pa woere vatoka kora ko sogo. Kah kora kan sakasak. Ubam saha nas mumuana em po rice varan mono-mono varan ta-oh me oh vats. Namato ene pah an. Tena ma bero ar nasnas voa oh rice, ean saha nas momoana em poh rice. Pah sahan kes tsiako nom oh rice vo bobono. Varon nas momoa o rice. Viso tsuno pa ruene. Pa kabina va-vabao varan pupui. Kah viso Kabina kah nas en, nas varan sakasaka varan an koraem. Tena mam bero ar nasnas ubam taim nas em kah mono em kah tavo sasaem, nots tano pama ma woere varan ta-o sasaem po rice buanavi